<hesitation> rzob xga-raba ndyei ru’ gyw´h txi ru rcu-biequy raba ni lad derech, txi ru gicu-byw raba ni do’gy, txi ru rxal raba ny.